जोला भी आऊं उदास हूँ तक बताओ कि कोस्सा एसिक हसना कोसा यो मंदा तू बाआ खतरनाक आदमी हो और तू इसी कोरेये ठीक हो जब भी मख टेंशन माथी पौद्येह। जब तू आये और मेरे से बात कोरे। तब मख असो लागे कि मुक्क कभी भी एसो लागेना कि आउं अकेला आदमी हूँ।